E arani buti na marori maman, asup tata asup tii, se a yemba bendi ama lota buti na kaladotipat pechati jepat, dan se fain demabo lofai, alo andiam, se a oela marori man kadi.